தேங்காய் ஒரு பல்துறை மூலப்பொருளாகும். இது இனிப்பு காரமான காரமான மற்றும். உப்பு உட்பட பல உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். பேக்கிங்கில் ரொட்டியாக அழகுபடுத்த மற்றும். பலவற்றில் தேங்காய் பயன்படுத்தலாம்.